Ami iye hin wo oneshi. nkuma nmoneshi iye nene hin tun mo oneshi ni, nmoneshi oneshi hin woji? Nzobingye kiye man lo ene hin tumo agyoweni, abo hin tumo oneshi, oneshi kuma yya boneshi na yifu ko kami gebe ni nyya ga ni nye agyoweni nene hin tun ni, owe noma ole kada hin pyo yo tumiye mo agyoweni anu bi gye mo olemani, abi ya ga lo amma obingye kuma woyi kikyikyo oshingbo ga in wa, awoyi kitikpi lo amman nyya kyogwu kpiyo ko agyoweni kelo so oneshi ifu nu nyyiso nuwa wa tene hin, no mun ni nyyifu kishi gbayayi kpanu, adole owuso yogwu gebe ko minyo oga nki yifu nu yaya, nwwa ginokpa ntakuruku ya ma nwwa ginokpa leke, nyya, nggama, nwwa ginokpa konyakwu. ase i ya byun ya yama yama ni, oshu hin nye, ogege ko ya kpami lo osun ni kuma ya ya dami ni, owa fishi oye gbayayi adole owuso mo okamata shini ona ga minyo, oga gaga minyo ntakurku nyya geye giso, ya riyi koza kese shina ma mun nwwoye ifu kese owuso kuma kyogwu kpami nyya, nwwa gama ki-nwwa ginokpa. Nyya, nwwa yo science obi, nyya nggama, otakada wa shishi lo awo maha ma which is o jamb-jamb wa inokpa him oshoshi lo nwwa gohovu, nwwa kyanu ta o jamb wa shoshi damnwwa ginokpa, nwa <noise> yo college obi, college akwanga, nyyishayi eta, nkamata ko yishayi eta na gama, nwwa yishayi ene, sobo kpo-oyaji ko ma-kinokpa na w-anyakwase ba kyogwu ko suwore kogye yo ni, awa go oyaji ifu nu na ya mani, nwwa gama kinokpa, nwwa wo-o-oza kowa gyasema, nwwa wa wa ya awo yo supervision wa wawa gyaha ma, wa gyaha ma awa gyaha ma, okpa shioshi, eno kikyeni nggam <hesitation> nngeyi kinokpa hin oi college nwwa yo obi, nyya fayi kinokpa leke abifu nu kuma ba ya, agye nmo oza lewewa ifu ko rayuwa, nmowe sosai amma owe ya ngmoyi lo owe yim eno kikyeni pin washe eno kikyeni ma nbi moneshi vikyikyo, nbiya le-we inde ni nwwe eno kikyeni man lo in mowe, oyi so mowe ime. Oya ziyi koza ko rayuwa. Omowe lo oya moneshi ko rayuwa lo ngwede do owuso nyyifu nu ya ya nyya goda ko owuso kikyikyo abifu nu ba ya ayene him ene kaha maha orayi ka ase ahapa ifu kase ahapa, ami pini wa shishini ya ko owuso kiyi tigwu ma awase ihiri gaha go owuso ko kwogo agye ami kuma, mamo nyya go owuso ko kwoga agye lo, nyya hin ifu ko owuso kiyi tigwu nkuma ya bo owuso ni nyyanu man, owuso naga yun na kwikye itikpi lo eno otu egba kyokyen do owuso oma owuso na fegba hin owuso ni ya fegba kayi koyokwu, owuso ni kuma ya fegba kawase ni gbashu lo ni, owuso ni ya nwa kpashishe lo ni, pin fegba hin owe koda kiyi tigwu ni nyya gane ya komisho kiyitigwu man, nyya bo owwo mo owuso na hagye na gagye tumefu ami kuma nhagye loshu ko ko owuso hin kiyi tigwu ozani ya yuu ya woza ni nyya kwukye itikpi, ko min ya ko owuso ko yogo kwagye ni, nyya bo owusa ma adole owuso, oza ni ya wa wa wifu kotun ko yo enyo kotu hun na pya, na mun ya go owuso ko go-kwogo agye. Nyya bo owuso mo owuso na kan ka yun na meno oni lo eneni nyya meno oni ko kuma-nyya go owuso ko yogo kwagye, nyya bo owuso mo owuso man na yowun nga shina minye hun inkini nyya go-owuso ko kwogo agye, owuso na yowun nga nyya gamu lo, ene hin man-ifu ko-ko owuso kiyi tigwu adan manifu ko owuso kiyi tigwu ni nyyifu, nu ni oza ni do wa yuu ya kwikye itikpi ya zo bo owuso ma owuso ko yogo kwagye pin ya bo owuso ma owuso na yowun nga shini naga minyo anoni kpanu kuma nyya ba owuso na hagye bumeyi, na woza ni nyya wogon ni ya tono ifu koza ni ene hon kpada hin ma ni, tunda nayene hin gaha ni ifu kikpiye pin ma bya baba dudu lo la amma ifu komaku, gwoye kponu kpawa akuma wayene hin ami wayene ha nyya tela ha ikyeni yo sobo kini agaha go owuso kiyi tigwu nyya tela ha lo akuma ba tela hin lo sobo da ni ami hagye hin owuso ko iyitigwu ni lo owuso kogo kwagye kpo owuso kiyitigwu awoye kponu tuna aha aye ka awoza ni adamu kpawawu yaha wese ni la nyya bo owuso, owuso kuma na hagye bumeyi, na wogwu ni ya tono ifu koza ni ene him kpada hin ama ni egba kyokye hin dawa. Aga ni, ana zo owuso ha kpotu oye kponu. Ojije naka woza ni ya yuwa ba kwukye itikpi kwana gaga zoza ni shuwoshi kwana ga yozani ni shuwoshu, kwana ga yozani ni shuwoshu, kwana kwukye itikpi lo oani ya woza ko shuwoshu nyya bo owuso mo owuso na yuwa na kwukye wogo kiyitigwu inkini aga-ogoko-owuso kogo kwagye na ga <hesitation> ifu ko gyogye lo pin yudsa ga la, egba kyokyen dawa eno otu eno otu ada owuso na yuwa na kyo oyingye ha tu shama kwukye wa owuso kiyitigwu shini ahan ye dudu, an wayine, ahan wa yada, an re ahan gwa ibiri na pa wasa gifu kotu kaha lo ewa kuma na kar ka gakyo lo aha woye kponu ifu ko-koza ni ademu kpawawu yaha ni la aha ni wese ni pini ba mo-anu man ba mo owa nyya do ma kaza, odo wifu ko ko owuso ko yogo kwagye hin nyya yo nyya yo ma ami taba gbenye kogo kwagye lo nyya nwanyi lo ishi ni nmabo ma n-nwwoyi lekeke ngye ko gyoza ni oza lema oza lema lo, okina kada hin ene oye kponu ada oye kponu kpadun, owegan kwagye adan kuwa wiyi tigwu obo him gwumiye mona goda kiyitigwu kiso oni, nyya ga.